طبعًا بفضل العيش في عالم خالي من الجريمة ، لأن الجريمة -تتس- يعني تتسبب في الكثير من الأذى ،والقلق للناس وتؤثر على شعور الأمان المجتمعي ، إذا كان العالم خالي من الجريمة راح نقدر نعيش بسلام ونتفاعل مع بعض ب <hesitation> بدون خوف يعني، والكل يكون قادر إنه يطلع ،ويستمتع بحياته <hesitation> لا ضرر ولا ضرار.